بصراحة <hesitation> ما اؤمن فيهم بس أعرف ناس يؤمنون بقصص <hesitation> سمعوها، وتجارب شخصية الناس اللي ما يؤمنون عادةً يكونوا واقعين اكتر وما يصدقون ال <hesitation> الشي اللي يشوفونه ويتبت علميًا.